केबारी चरचर लयाला से हाम्रा कथी याद आबिया खसस मे जब हम इयालक रहली त हाम्रा एउटा रूम के । केबारी बारी चरचराया ओकर से कथी होइया जब हम सुते रहे न त हाम्रा केबारी चरचरला से थाह होजाइया ज हाम्रा घर मे केहु आयल बा । केहु आयाते मातुर थक खोलते मातुर केबारिया थक चार चार बजे लागैया त आउसनक बजला से एउटा कथी दियांग मे आजाइया । ज आजू आखुनत्र केहु आयल ब कहके हाम्रा उठे के जाके देखे क परिया के आयल बा कथी काम बा ओकर पुसे के पारैया जातही काम रहैया हम काम करडेसी ओकर । किसियों समान ओमान देयकेबा किसियों ओकर काम पापा से चाहे हाम्रा ममी से वेटे के बा त ओकर बैटहदेसी उ होयला हाम्रा केबारी चारचार करलासे हाम्रा कथी एउटा । फाइदा होजाइया उ एउटा घर के एउटा रींगिनग बेला लाख काम करददीयए चार चार केबारी ।